ס'איז דא לעמאן, גרעיפפרוט, ליים, <hesitation> <hesitation> ארענדשעס, טענדשערינס, וועלכע איך האב די בעסטע ליב? כ'מיין אז איך האב ליב צו עסן גרעיפפרוטס, ס'איז גרוי- <hesitation> ס'איז ביטער, גענוג ביטער גענוג זיס און כ'האב זייער שטארק ליב די טעם.